Yá'a kua, yá'a kui, yá'a ichi, yá'a tonnro, yá'a kue, yá'a ti'ita, yá'a chinango chiiiii <hesitation> yá'a pasilla, yá'a ho o on. yá'a anchó yá'a ho o on. <hesitation> yá'a costeño ñajanní.